କେମିଟୀ କାଟ୍ଟୀ କାମା କରେଂ। ଉତ୍ତର, କାଟ୍ଟୀରେ ଦୁଈଟୀ <hesitation> ଧାରାଲା <hesitation> ଫଳା ଥାଈ। ଜହା ଏକା ପରେ ଏକା <hesitation> ସ୍ଵାଇଟ କରୀ ଥାଈ। ତୁମ୍ହେଂ ଏକ ଉତ୍ତର କାଟ୍ଟୀରା ହାଥା ଲାଖୂ। ଜୋଡିଲେ ଫଳା ଗୁଡୀ କା ମିଲା ଜାଈ। ଏବଂଗ ଏହୀ ମଦ୍ଦିଯାରେ ଥିଵା ଦୁନିଶା କୂ କାଟ୍ଟୀ ହୁଈ। ଦେହି ଥାଈ।